Valli en Estremaúra es el Valli de Xerti. Alogu ain muchus más peru el de Xerti es comu el que se mos vien ala cabeça polos cerezus en frol dela primavera. Son tierras mu güenas pala agricultura. Por essu es que tolos vallis tienin lugaris i assentamientus dendi siempri. Craru, es que vivil junta un ríu pos hazi tol sentíu. Assinque sea ena vega o nel valli pos son sitius güenus pa vivil. Me vien ala cabeça un puebru dela Serena que, velaí, es el Valli dela Serena.